நன்மை. செலவு குறைந் பொதுவாக பாட்டில் தண்ணீரை விட மிகவும் மலிவானது. சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தது பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மற்றும் போக்குவரத்து உமிழ்வுகளைக் குறைக்கிறது. எளிதில் கிடைக்கும் வீட்டிலும் பல பொது இடங்களிலும் வசதியாக அணுகக்கூடியது. பெரும்பாலும் பாதுகாப்பானது பெரும்பாலான வளர்ந்த நாடுகளில் குழாய் நீர் பாதுகாப்புக்கு கடுமையான விதிமுறைகள் உள்ளன.